Nyowe ndagira ngw'ekintu ekiraasa kundemesa nko- nkokunyaama mukiro, ninkomwana kuraara ararira ninga omwana kurwara ninga kuba nka nka nkabataahi biine nke nkebidongo baakozire obugyenyi, ekyo kiraasa kundemesa kunyaama.